天空是蓝色啊，um 我也不知做什么它是蓝色 but 你不觉得蓝色的很美嚒？

如讲度假还是去玩耍的地方在哪里，那我不没挑剔去哪里呀。你到哪里到处到处去走走玩玩耍，都可以。看了风景不一样。风景到处不一样的那个生活。

我觉得科技，得在咱学堂的教育内较教给孩儿，孩儿一教就会，这样每个人都会晓科技。

嗯，不健康的那个吃的东西啊，呃，我觉得咸鱼啊，咸菜什么不很健康嘞，全部盐很呀多，吃了等下血液很高啊。

在咱国家每个地区有分，一个地区的人去那里投票，较多就是在学堂。你得找你得学堂去投票。

我有一个同学，他名叫 Peter 他退休了啦，but 那十年我做工时间，其实他教我很呀多的东西啦，他跟我讲做人嘞我们 um 对自得有要求啦，你若是没要求啊，你不做到很好，要求越高啊你会做越好。

呃，孩儿 um 小小个孩儿考书我觉得他们也甭晓 um 这哒是做什么，只是讲咱要试看他会，会记得不，讲他什么了哒等下回头翻问，问倒回他会记得不这样。看咯，若讲没每样都跟他讲讲讲，孩儿很，很容易哦他会记起。 <coughs>

网络银行这次很呀 um 很呀 convenient 呐，每个都能够，每位都能够用，没还得去那个银行内去排队，排半天这样，做一点东西，很呐花时间，能够这样那个网络解决的就很快咯。

我喜欢听 R.T.M. 电台，电台有很多歌听。电台嘛有很多新闻听。听了人会精神不爱睡。

um 因为我这边天气很热啦,我最喜欢就是穿一件 t-shirt 跟一条短裤 um 裤别讲过头短啦，短裤这样，then 鞋拖套了就出咯，多容易嘞。then 回家去了自就走进去家了。

呃，在工作内若讲学堂教书 um 啊，孩儿 um 你的压力嘞就是怕孩儿 <coughs> 不听话，不努力读书，怕他明天考书考了分数很矮，还是讲什么哈，呃，等下上面校长什么会怪你怎样教不，不那个，教了若孩儿若会，哇，拿全国内有拿一个全国第，第二名还是第几名，哇，很欢喜，很欢喜。

在古，在砂朥越 um 我们有一，我们很呐多 um 民族，so 有一个民族是叫 Iban. So 他们跳的舞是叫 ngajak.

若讲我要准备一样好吃的东西，我会先看怎样煮，学好了我会预备它的材料，then 才去煮。

我觉得我都要学的嘞是怎样去 um 不知嘞，去游泳吧。因为我不晓游泳。我觉得游泳很爽。

在咱这里最常看的嘞是路边的树丛林，很多草，很多树，全部青青色的。

um 每个学堂内我看就是这样，um 几层三四层，四五层起来，一层内也是很多教室，才会够学堂那么多班学生用， <coughs>

要找律师嘞，你得问靠牢围的人，哪一个律师，他讲有的律，有的律师也不讲很好的。靠牢围问问下 then 才去，才去打电话去问下能够，能够接你的 case 不。

我 做生意最重要的是你做什么你要卖东西到底有多少人多少商人买这个东西如果你不知道你可能可能会更困难

我住的地方天气很呀热。很呀烘，它的空气也蛮干，有半时会落雨，一落就落很大。驾车都甭看见。

我是觉得要做嘞就是，做那个做运动做较多一点，我觉得我自很懒惰，都没活动，得活动较多了，then 就较好。自能够啊流汗流较多点儿。

<noise> 这个刚才讲好了咯，没摊讲了咯。 <noise>

我觉得游泳是一个很好的运动，它是有氧的运动。只是嘞，咱要去游泳就较麻烦。得换游泳衣。

这几年呐，因为了疫情呐，其实我们马来西亚用很哪多电话来还东西了啦，以前每个都用钱 but 这次啊很常很常我们都用我们的电话。因为我们的电话里有 grab 能够还钱，有 sarawakpay. 很方便。

政府提供的这种社会技能系统，我觉得不很效率，人都不知，也没讲真正去跟人讲,也没 promote

我最喜欢的演员是 Sundra Bullock 我觉得她人看过去很爽。没讲特别讨厌。

这个，这个也讲了了咯啊。文化中谁来照顾临终的人。um 那只是自家人去照顾，有的临终人在药房，药房看过头老了也要临终了，叫你们得心里准备了，载回去咯。自家的人照顾他咯，照顾他最后一气咯。

我住的地方呢整个年都是热。but 有几个月内啊，可能 um 九月，十月，十一月啊就下雨下很大。but[um] 下很大啦 and 每年差不多都三十多度啦。

在我的国家，你要去看医生，你就走去诊所找医生就好了。若讲你要打电话先预约订他嘛是可以，tapi 得等到差不多十点多才看得到。

你的朋友在外里想家的人，我应该跟他讲你电话打回家咯，这久这么发达，你电话不能打嚒？也能够打视频。做什么就是这样你不要打电话嘞？。

孩儿最好都能够在那个，我觉得孩儿很好是在附近围，在门外那里玩耍。别每天在家内，对一个电脑会不好嘞。也没，也没去跟别人讲话，真的，自，自做自的 nia

我头一个电话是我读大学时间买的，那次时间阿爸会肯买给我，then 那次也是，电话那次时间也是刚出不久，因为那次时间还是 nokia 很出名。哒这次 nokia 不出名了，这次每个人用 samsung 啊，还是 apple 啊，苹果咯 um

在我的工作内觉得压力的东西，是有过头多东西做。taukei 每天给你一大堆东西做，时间哪里有够。咱一天只二十四点钟。

在这内 um 就看很呀羡慕那个啊郑和啊,以前那么远中国，他会知晓走到这南洋来这里开垦地方，有真是本事，又有胆。

有小件的钱借给女性去创业，这样当然可以帮助到女性。因为没钱你什么都不能做。

老的一派会说，年轻的一派较不说。一半老的一派有可能他们能够讲到他们唐山来啦，以前做什么，他们较吃苦。

钱放在银行我不担心，因为我们的国家 um 每个银行 um 后尾有一个大银行，就是我们的政府的银行来做那个 guarantee. So 我不担心哪。

um 我家的人只是那个啊做礼拜的地方咯，做礼拜因为做什么很好，因为每个人会晓得讲啊怎样去疼人，啊怎样 <coughs> 做好事。不可做坏事。

我的手机在我做工的地方，有半位会收到，有半位收不到，若是落雨，更更惨。

我这久我觉得我做的工就很好，不讲压力大，时间也不长，[um]taukei 也对我蛮好，我们这样的要

画图画我是较喜欢用笔来慢慢慢慢一划一划画出来咯，我读，我十多岁的时间很常呃画，but 这次因为做工没空 so 都没什画图画。

咱家庭内，钱就是看有需要的才用，不需要的都别花。

哦，啊保持自的那个健康，第一就得吃平衡的东西，不可欢喜一样东西，单单吃一样东西。第二嘞就得运动，常常运动运动身体内血也走会通。

女孩要创业也不讲很困苦。跟男孩一样的嘞。你反正过程你都得一样的。你卖，看你卖什么咯。你 um 卖较多女孩的东西啦。

我喜欢看新闻，因为新闻是需要看的。咱也没过头多时间去看戏，去赶戏。

我觉得我啊妈嘞，会喜欢去打太极啊，还是我不知她有打气功没，参加这样的也很好啦，and then 她能够去参加他们教堂唱歌什么，so that 她有东西做。

我觉得人工技能在咱生活内每位都能够用。好像你早上爬起来叫开火，它就火会亮，你叫讲开门，它就会开门。

我的手机啊常常 um 好像它的线不好。讲电话讲一半等下内就给没去。还是突然间等就给断去。um 嘞，要 send 那个啊 whatsapp 出哈，等下一直转一直转。微信也是一直转一直转。讨厌，哒，sarawakpay 也不能。

前年我和我朋友排排去澳洲坐船 um 会美地方。啊,天气很好，很呐多那个 ,but 很呐多人啦。um 不错啦，我很喜欢啦。

ji ko li jin ai li bei shou shi kin kin kin e wo qia tua lio jin ho wa. da ji gu ji go li e, you ai li kai bei se eiu bei se eiu kuon e, you jin lei lui ki bei

我觉得政府提的帮助也蛮有效率。最重要得会知讲去哪里讨这帮助。你会晓去请。你就会提到。

我住的这边地方嘞每天都是很热，热到一时了下午就那边落大雨，实在嫌啊，咱都衣嗮好好的，有半时落雨下午落雨咯得去，衣都湿去，嗨，还得重洗过。

我喜欢的节日啊，就是中秋，中秋节 um 有秋饼吃，孩儿提，提灯笼去玩耍咯，满地那个啊，神庙嘞，神庙啊 <coughs> 有，有演做，演唱咯还是歌唱比赛，就能够去看咯。

这次又家庭了，so 我每天晚上会煮给家庭吃啦。每次会，煮一道菜跟一道肉咯。因为做工没闲，so 我也不能煮四五道，then 下，下，下饭，下厨饭，um 饭跟两道菜这样吃就了咯。

我觉得本地的艺术家好像我的同学，他也是一个演员。虽然说他没有很出名。他也会做戏给人看。

科技改善。我觉得人越变越懒惰。有些 like 你说电视都甭走起来按了才开。现在你坐那边全部能够开

我以前还是做孩儿那次，我觉得若讲我大个了，我可以做老师。能够教人读书。

孩儿我还是觉得你不能，你尔能够跟他讲大概大概你得，你会，你得做什么，你不能讲硬硬讲你一定得跟我，得做什么。因为他们有他们自的想法，他们有自的，呃，要走的路。

呃，演奏乐器 um，我以前学弹琴，学一首 Alabama 那首歌，哇，弹了很爽很爽，自一边弹一边唱， <coughs> tapi 这久哒都给忘记去了咯。过头久没,没弹。

我觉得虽然科技很好，很呀方便，如果用较久了是怕讲自己的头脑不丁动。

我觉得我最常看到就是蟑螂，诶不是蟑螂啊，壁虎蛇啊，我很讨厌每天壁虎蛇爬来爬去，我也不知要怎样扫掉壁虎蛇，怎样，不讲白蚁你能够放药，壁虎蛇都没药的。

今天气很好嘞 um 凉凉,不讲太热，有太阳啦 tapi 不讲太热 tapi 我在这房间里有冷气的，过头冷，我不 tahan，我就跟它跳小去那个啊二十，二十五度还是二十六度，这样哈我就不被冷，没我会 ah chiu 一直咳嗽敏感。

我这条合约就教孩子如何好好对待人，因为这礼貌那种需要教，不教，不学，那么就不知道

社会去 tolong 这样的人呢，他们得有社会一个 um 政府啦，政府得 through 他们 organization 还是什么啦，去 tolong 这得帮助的人。

学校学很呀多东西，but 很呀多都忘记去了。我觉得学校学的东西和真正做工呐其实没什用到咯。也很呐多我用到的东西在做工呐 actually 是大学时间读时间才有用到。then 很呐多啊做工的时间啊和旁边的人学。

科技用较多了人就变懒惰，是讲你用科技，你很呀多东西你省很呀多时间，很呀多东西能够做。tapi 人，人也变懒惰去啦。那是真的。

我若讲要去 um 邻，邻国，别个边崖的国家 um，我得提我的 passport 咯， <coughs> 嘞带你自 <coughs> 所用的东西，若不记带 passport 就不能过咯。um

嗯，这得讲，啊，我觉得一个人啊，到尾尾做什么啊，自平安就好，自平安欢喜就好了，别想这么多，一世人也不讲很长 um

我觉得简简单的树枝，batang, 也能够很美。你摆在家的，它就是美的东西。

你讲哪一样特别费，费劲特别是花时间的做家务。在家的做家庭的事情，每天起来 um 这得去煮菜回来煮，衣得收去洗，家得扫，三顿到就得煮，还得冲水。

um 科技用了啊，你有的东西可以给孩儿看，孩儿可以学较多学较快。像我们以前死死读书，这次 ho exposure 会较多啦。

咱每次唐人就会去药店买风沙丸，若讲肚子痛，不能消化，就吃风沙丸，吃了就会好。

我国家出门的人呐，我想不出啦。

手机是很需要的东西，在这次的日子内，我每天都得用手机。早起就得用手机叫我睡醒。

我以前 大家都在做工，大家有共同目标。

有一个唱歌的女生名叫 Siti Norhalizah，是我们在马来西亚很呐很呐出名的咯,她，她也出名在印尼，很呐很呐多人听她的歌。包 um 括我，我也听她的歌啦。

政府帮助社会有的哈，有的帮助有对，有的帮助过头。um 他们有，政府有有 tolong 他们哈他们就变较懒惰去啊。不，不讲每天都，um 不讲努力去做工。每天想到讲，哦反，反正政府有 tolong 我。

我的国家有很多血压，糖尿，大肥的人，我觉得这全部是吃不健康的问题。

很呀可惜这久甭看到这样的了。孩儿没在外里玩耍，都没在门外玩耍，你也不知他们玩耍，会晓玩耍什么，很呀多这种的全部已经过时了，他们甭，他们没去做了。

因为一半时觉得我们国家可能不讲很呀多机会，所以很呐多人移民咯。嘚我们国家喜欢移民去澳洲，可能澳洲位很近，是讲飞飞机到也是五点钟。还是八点钟就会到了。

um 走路，步行啊，步行，走久久，有好也有坏啦，若讲你 um <coughs> 去运动啊,定得有一个时间。走多久就好了，别走过头久，走过头久怕骨头内骨油干去啊，嘞等下脚痛就困苦咯。

我喜欢唱歌，我每次能够唱一首歌我就觉得很呀欢喜，因为这是一种 um 舒解压力的方法。

um 这次我觉得大肚子没什很多的事情嘞？自也能够，全部大肚子也能够做工，做，做工，也能够洗衣，也能够煮吃。没什很大的事情。um 去生子就得人带你去生子。

um 我本身每天五点多 um 傍晚五点多时间我会去走走咯，在我自己家周围周围边那边啊,走走一点钟。

那将完了了，不。

我的国家创业，我觉得还可以。是你要做，应该就会做到的，你是不可放弃。

天空是蓝的，因为水是蓝的吧。海的水是蓝的。看咯，应该是 reflection, that's why 天空是蓝的吧。我也不讲很会知。

我觉得在每个国家创业都不很容易。因为你定得得 persist，你不，你不，没可能一次你就会成功的，慢慢做，你失败定得再开始咯。

这次孩儿在学堂其实很会考书，他们也很可怜呐，因为他们也得啊，直直读书 and then 直直进步自，and then 他们时间在学堂也长，就一半时看他们真的是很可怜，没什时间玩耍，也没啥时间休息。

<coughs> 我喜欢在 um 家里也可以，在外里也可以。因为家里若讲落雨时刻啊，在家里那个啊，看 <coughs> 看电视还是什么。若，若，讲没落雨，天气好时刻 um 出去 um 散散步咯，去运动运动咯。

做什工我觉得 um 最要紧你自得会喜欢那个工。你自得觉得 um 每天去做工时间也会欢喜。

我觉得有跟没啦。看你哪语言咯，tapi 他们这啊那 suppose 啊得看 um 较大部分的人讲的话才有小的就没了。

唉呀我老了，科技我甭晓啊，甭知用来做什么，每天还是那个老古董的方，方法做事情。 <coughs>

我嘞每天准时的睡觉，准时的醒。早晨一定得吃，水得吃有够。不可有压力，得做运动。这样才会健康。

这十年内国家的天气有改变，以前嘞我觉得都没落这么多雨，这久嘞落雨时间会较长，and then 以前透底十二月，这次十月十一月就开始落雨了。

我学堂最喜欢读英文。我母亲是一个英文老师。小的时间他就较我很呐多英文。so 我学堂的英文其实也很不错。and 我也觉得蛮容易啦。

我以前读的学堂，有人给我讲那是日本打到的地方，很多的兵哥死在那里。